No me piaxe controllâ a mente de persoñe che con tanta fatiga no ghe riëscio a controllâ me mæximo. Se pòsso, vorrieiva guarî i maròtti, anche se no son un mego e no conoscio e malattie. Con tanta paçiensa me piaxe descrovî de rimeddi che peuan guarî i maròtti e fâli stâ megio e saieiva un miracolo.